زه به په کور کیی همیش د مار پر ځای سویکه وساتم، د مار لپاره باید ډیر او ځانګړی ترتیبات ونیول شی، مار هیځکله هم دوست ځناور ندی ترسو چی ترینه غتښونه نه وی ایستلی. سویکه ډیره یوه معصومه ځناور دی او ډیر په آرامه سره په کور میی ساتل کیږی، سویکه ډیر خایسته او په زړه پوری رنګونه لری او د انسانانو پری ډیره مینه راځی، د سویکی ساتل هم آسانه دی او هم دی عادی خوراک کوی